Ҳар рӯз мо обро ҷӯш медиҳем барои чой, таом, ё оби пок. Аксар одамон медонанд, ки об дар сад дараҷа ҷӯш мезанад. Вале дар куҳистон, ин қоида тағйир меёбад. Дар баландии зиёд, фишори ҳаво паст мешавад. Вақте фишори ҳаво кам аст, об барои ба буғ табдил ёфтан ба ҳарорати камтар ниёз дорад. Яъне, молекулаҳои об осонтар мераванд ба ҳолати буғӣ, ва аз ҳамин сабаб об на дар сад градус, балки дар ҳарорати пасттар ҷӯш мезанад.